अगर मे बिदेश में खो जाता। तो मे वहा से अगर कोई मुझे मिलता तो मे उससे पूछता कि अपने देश का रास्ता।